Reh natz'ajam la tziyaq ruu' aq'ab' naa chapam laa la la xab'oon nab'ahqaam chiriij laa la tziyaq apare' joch' apare' k'eh joch' nab'ahqaam k'eh xab'oon reh y nab'ahqaam ruu' aq'ab' nab'ahqaam koj reh chila'la la joch' si k'eh joche' re' wul la tziyaq re' k'eh xaboon rajwaam na ka'pacham la qa'sa moo nab'ahqaam ruu' k'eh ha' je' pan chii' ha' oo chi apaat pan apa' wul apiila reh na saqsaam la tziyaq